सब्जियां, सब्जियां <noise> नरा तरह की रेवे। जसा की आलू होया, मटर होया, गोभी होई, मूली होई, भट्टा होया। तो आफ़न छावां तो अन सब की मिक्स सब्जी भी बना सका। और आफ़न छावां के अन सब की अलग-अलग बनावा तो अलग-अलग भी बना सका। अर अण के अलावा भी रेवे, जसा दाला रेवे, डाला भी नरा प्रकार की रेवे। जसा मूंग होया, बटला होया, चना होया, तुअर दाल होई, सोयाबीन की दाल होई। ओर दूसरा तरह <noise> की भी रेवे जसा पनीर होयो । तो पनीर की भी सब्जी बने आलू की भी बने। या सभ्याने मिक्स करके भी बना सका। ई प्रकार से सब्जियां नरा तरह की रेवे। <noise>